A guinenai mosibi ai ga tanuto goi mosibi ai gatanu to goi guinenai tu laif tu lorinai dagara davari maki kei bas fe maki kei toma bas fe ma bevarage stoa gani nagiri maki praisiri maki be varage guinenai tu namo korana mosibi tu gani gani asi boro vetaua ganigani tu gabu mabarana initoma vanuga gana ba iagoma tu auna agitaiani tu vanuga tu lorinai. Mosbi tu toma tu dia namo ganigani davari bege varage bas fe maki be varage e e toma tu dagara ilauilauri ge goranai veiga ilauilauri ge kidnepin o ge medani tarima ge vagi kava vagi kavarini noga mosibi toma tu dia seif. Vanuga toma tu agitaiani tu vanuga tu namo mosibi tu guinenai tu namo toma tu dia namo korikori korana goi na ouravinirini dagarari tu moni bekirani vau bogabirini seim taim davari maki dia mainai guinena praisiri tu kei toma tu dagara praisiri maki bege varage kara dagara ouraviniani tu moni bekirani vau goi na ouraviniani dagarana bo gabiani. Ba goitu bo gaukarani tu mosibi ai bo tanuni tu lorinai korana goi tu ogaukarani ma gemu moni o botanu kava tanu kavani tu asi namo korana goi tu asi gemu moni goi na ouravinirini dagarari maki asi bo gabirini korana goi gemu goitago ilailanai tu asi egabi lageani. Vanuga tu namo korana dagara mabarana tu maiga nanu maki maigera ganigani maki maiga dagarata asi bo voiani vanugai tuna dagara marabarari tu fri ai mogo bogabirini, boganini boniuni o mosibi ai tu dagara ta fri ai tu asigina dagara mabarana tu moni be kirani monai vau goi na ouraviniani mogeri mabarari goi na tu bogabirini vanuga tu gani gani nonogari bo gabini burega maki ilauilauri bo ganini bai boganini, magani o fish o dagara ilauilauri goi na boganirini mosbi ai tu mogeri nogani gana tu bo voirini dagarata ma nogania gana tu bo voiani o fish ta ma nogabia gana tu fri ai tu asi bo gabiani dagara mabarana tu moni bekirani vau goi na tu bo gabiani o vanugai tu dagara mabarana tu bo gabi kava gabi kavani bogani kava gani kavani korana dagara mabarana tu Asi bo voiani gemu bo gabirini bo ganirini mogo bo niurini auna agitaiani tu mai taimi tu vanugai tanu tu namo korana dagarata tu asi bo voiani mosbi ai tu bo gaukarani bo tanuni tu lorinai o karata bo veiani botanuni tu lorinai. Bo tanu kava tanu kavani tu asi namo korikori botanu kavani bo iagomani vanuga gana tu lorinai botanu kavani tarima monai bege voivoini goi tu bo boge bogeni mogo korana goi tu ase gemu bene goi na ouravinirini dagarari maki kamasi bo gabirini korana goi tu asi gemu moni bene. Vanugai tu lorinai bo iagomani vanuga vanuga laifna tu lorinai korikori bo iagoni boga gana o bo iagoni garuka o bo iagoni davara gana gamu bo gabini bo iagomani tana asi bekiramuni o tana asi be stopimuni korana vanugai bene bo iagoni vamoka gari boga gana ma boiagoni o lao bo gabini, biku bo gabini, bua o fofo ma bo gabini bo iagoni bo a serorini gemu dagara gemu libai mogo o gabirini bo iagomani bo ganini, bo niuni o bo serorini moni nogabi gana mosbi ai tu mogesina tu asi bo veini korana mosbi tu mo tu dia goi gemu vanuga be gemu liba dagarari bo gabini dagara mabarana goi na uraviniani tu Moni ganigani mogo bena goi tu gemu bo tanuni as gemu moni bena motu monai bo maseni ma gemu moni tu logo mosbi ai bo tanuni bo savaivini korana gamu ganigani bo voini o vanugai tu asi gemu moni o asio gaukarani sena goi stil bo savaivini korana vamoka moga lao danuri maki mogeri. Bo iagoni boga gana karata bovagiani o boma gabuani bo ganiani biku o bo iagoni kone gana o bo a toch tochini o burega bo vetauni bena bo iagomani bo ma ganini bo daririni kekei